اه إني نكون علقة بمفردي أكيد في الجزيرة لأن إذا كنت مع عدوك يعني الموضوع حيكون فيه توتر في نقاشات ما تقدريش تركزي على قصة البقاء على قيد الحياة ممكن وأنك تكوني بروحك حتعطيك مساحة تكبير التفكير أكتر من أنه يكون معاك عدو مثلا.